Bueno ada'aña xeeni'ini ja io horre kun davi te vili nde'ea ta ku campondo ja ku'uxi vaadeé ku kuii nde'ea ta lado te jiaa kuja color ada'aña favorito jaku tandiuú ja mes de julio, agosto jiaa kuii kuii nde'eando ta ku campondo diaa ku jiia kuja io color verde jaku ada'aña.